بين اللحظات إللي هكا حسيت فيها بالقوة وأثرت في حياتي: هي لأول مره لجيت فيها للجامعة معناها كانت شخصيتي لأزم تتبنى ولازم تكون قوية خطر حياة الجامعة راي حياة جديدة بالنسبة ليا <hesitation> ومن ثم بدأت تتبني شخصيتي وتعلمت فيها برشا حاجات يعني هديك هيا الحاجة إللي صارت لمهمة في حياتي.